تاخد فلوس في عيد ميلادك و اوئات تانيه من ناس معينة تبقى حابب تاخد هدايا عشان تبأى حاجة مميزة بالنسبة لكم وتشوف ايه اللي ممكن تساعد في العلاقه يعني ان الحاجة دي تبقى تفضل موجودة م بينكم